Pues juedun yë xëkopë xa'ambë yëdun, xa'ambë yë xëkop këdunbë y mayë potpë jantën tyup jantëm tyaxpë jëdun nyax mayë tëch poj pues jantëm tyëxkë dun nyax y awinkë ayoy nyaka poj mëkatyë.